Gupalay gufojiir nibajé gacigaam cik: ahu simiit guñéén gaat nabajé, ahu simiit guñéén gaat sifojiir, ahu simiit gafaak aan niyanuur.